Rusia oikoje yepi Union Sovieticako jaereta mbae joko kua Union Sovietica oyapo reta jaeko arakae guiema jare mopeti eta <hesitation> saupopa mokoipa mokoipe jaeko <hesitation> jukurai guiraja reta hasta que arasa mopeti etape saupopa saupa mopetipe jaema omokañi reta oiko vaera añae komo Republica jukurai añae ñoguinoi reta